Maro roahy ñy karazany ñy voanjom-bazaha: -Misy ñ'atao hoe voanjom-bazaha mavomavo, ao koa ñy voanjom-bazaha maitso, misy ñ voanjom-bazaha mena, ao koa ñ'atao hoe voanjom-bazaha tsimoka, misy ñ'atao hoe voanjom-bazaha alabena, misy ñy voanjom-bazaha lava, misy koa ñy voanjom-bazaha tsotra.